Nika mila hara finn mintan nai, la rogo finn begot nukana, got dhof amata ko story mai wanthiri, nika mila hara finn mintan.